La carn la cunservu ch'a düra a lunch taiandla e bütandla ënt ël cungelatur ëndrinta dë sachèt o sut a vöit o ënt i sachèt nurmai